Habaru dume a yidi a vinda ha deftere mai? Habaru himbe na, ko habaru dabbaji ko habaru chi'e je jamanu?